A mi a m'pias d'pi mangé fora al risturant, perché mia fumna al e pa vaire bun-a a cüziné